atlètica, atlètica pisanti, jocu di palluni, cursi di bicichetti, cursi di màchini, cursi di motocichetti, cursi di cavaddi, pallaccannistru, pallabbolu, futtibolli miricanu, règghebi, lutta, judu, pallammanu, pinghi ponghi, tenis.